hakumaa? Yaani <hesitation> shidan an inama birriah atin dur keteh shida inama dikeyyoa lakisatin. Dansamuu kwasababu inaman sun dikeyyoa sila inaman sun qarqarte kadibir murtaa ammo waatin innama sun hinqarqarin dansamuu lilla maanake innama dikeyyoah sun sila wajib kenke qarqarte kaguddioat murtaa inama <hesitation> ammo kulli hakki woisan wolingatinin wajibumaa, won inin fed kullin haki gatini inama tutu